أول شي اسوي الفرن، واتركه يبدأ <hesitation> يبرد تماماً قبل ما تبدأ التنظيف، عشان ما تحترق. إذا كان الفرن فيه بقايا دهون وأوساخ كبيرة، <noise> حاول تمسحها بمنديل جاف، أو أسفنجة، قبل ما تبدأ استخدام المنظف. استخدم منظف الفرن، ضيفه على الجدران الداخلية، وخليه فترة. إذا كنت تستخدم الخل وصودا الخبز. حط طبقة خفيفة من صودا الخبز على الأوساخ الملتصقة، وبعدها رش الخل فوقيها، بس.